أنا اي ضوضاء عامة بتسببلي مشاكل في النوم لو كانت ضوضاء بصرية مثلا زي النور شغال أو الشمس دخلت الصبح ما بقدرش انام كتير لاني نومي خفيف زي ما بنقول عليها هنا في مصر و اي حتى ضوضاء صوتية لو حد فتح الباب اصلا بالنسبالي مشكلة